ჩემი აზრით, მოხალისეობა არის საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობაში ჩართულობა.

დღეს თბილისში საკმაოდ... ეე... თბილი და მზიანი ამინდია

ყველაზე მეტად ადამიანში ვაფასებ თავმდაბლობას.

ვისურვებდი, რომ ჩემი ყველა ოცნებისა და მიზნის... ეე... რეალიზების საშუალება მქონოდა.

ყველაზე მეტად ფეხბურთის ყურებაა საინტერესო ჩემთვის.

მეგობრობის საფუძველი არის ურთიერთგაგება და პატივისცემა

მიზნისკენ მიმავალ გზაზე განცდილი წარუმატებლობა.

ყველაზე ხშირად, ალბათ, ფეხბურთს და ბადმინტონს თამაშობენ

აა... ვფიქრობ, ერთი მხრივ, ძალიან... აა... სასარგებლოა, თუმცა, მეორე მხრივ, უარყოფითი გავლენა აქვს ადამიანზე... აა... რადგან ხელს უწყობს მეტად გაზარმაცდეს სოციუმი.

აა.. ყველაზე საინტერესო ჩემთვის არის ფეხბურთის ყურება

მნიშვნელოვანია ბალანსის შენარჩუნება, რადგან ტექნოლოგიებს, როგორც დადებითი, ასევე ბევრი უარყოფითი მხარე აქვს, ამიტომ ბალანსირება არის მნიშვნელოვანი.. აა... გასაღები ამ ყველაფრის მართვისთვის.

რა თქმა უნდა, ქართული სუფრა, ცეკვა, სიმღერა...

ჩემი საყვარელი კერძია ლობიანი.

ეე... ბავშვებისთვის გასართობი ადგილებია პარკი, ატრაქციონები და... აა... გასართობი ცენტრები.

დღეს ჩვენთან მეტად მოღრუბლული ამინდია.

ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული გაკვეთილი არის მარცხი, რომლის შემდეგადაც სწავლობ... აა... ბევრ მნიშვნელოვან და ახალ მაგალითს.

ძალიან პერსპექტიული რამ არის

განათლება ნიშნავს წინსვლას

სამწუხაროდ, სპორტს საერთოდ არა, არ მივსდევ

ეს ილუზიაა

მხოლოდ გაუარესება

ჩემი საყვარელი კერძია ხაჭაპური

ჩემი აზრით, მეგობრობის საფუძველი არის ნდობა

ყველა ქართულ დღესასწაულს ახლავს აუცილებლად ტრადიციული ქართული სუფრა ქართულ სუფრას ყავს ხელმძღვანელი თამადა ეს არის პირი რომელიც წარმოთქვამს სადღეგრძელოებს თუნდაც ორ სამ კაციან სუფრაზეც აუცილებელია თამადის არჩევა წარმოდგენა.

ახალი ჰობისთვის მეტი თავისუფალი დრო რომ მქონდეს, აა... ავირჩევდი ცხენოსნობას. ბევრს ვისეირნებდი, ვიჯირითებდი ცხენით და ძალიან სასიამოვნო იქნებოდა.

ქართულ კულტურაში მუსიკა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. მმმ... ქართული ხალხური სიმღერები, ქართული მრავალხმიანი სიმღერები.. მმმ... ცნობილია როგორც დედამიწაზე, ასევე კოსმოსშიც კი ისმის.

ჩემი საყვარელი კერძია კუბდარი.

რა არის ჩემთვის ბედნიერება? ჩემთვის ბედნიერება არის როდესაც ჩემი შვილი იცინის, როცა ჩემი ოჯახი არის უსაფრთხოდ და გვერდით მყავს ადამიან, რომელსაც შემიძლია ვენდო და მაგრად ჩავეხუტო.

მობილური ტელეფონების მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ მისი მფლობელი არის ყველგან და ყოველთვის ხელმისაწვდომი.

განათლების როლი საზოგადოებაში, ეე, არის ის, რომ ის წარმოადგენს საზოგადოების განვითარების უმნიშვნელოვანეს კვებით წყაროს.

სოციალური მედიის დადებითი მხარეებია ის, რომ ავრცელებს ინფორმაციას ძალიან სწრაფად, ძალიან დიდი რაოდენობით ხალხს მომენტალურად აკავშირებს ერთმანეთთან.

ჩვენს სამეზობლოში გარემოს გაუმჯობესებისთვის ძალიან კარგი იქნება თუ ჩავატარებთ ერთობლივ აქტივობებს. მაგალითად, ეზოს დასუფთავება, ხეების დარგვა, დღესასწაულების ერთად აღნიშვნა.

ტექნოლოგიას ყველაზე ხშირად ვიყენებ, ეე, სასწავლო მიზნებისთვის და კომუნიკაციისთვის.

განათლების სფეროში ტექნოლოგიის გამოყენების მიმართ მოთხოვნა სულ უფრო მზარდია და ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვა განათლების სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება

სიამოვნებით ვუსმენ მსუბუქი როკის და პოპის ჟანრში შესრულებულ სიმღერებს და ასევე მედიტაციურ მელოდიებსაც დიდი სიამოვნებით მოვუსმენდი

მიყვარს თუ არა ცურვა ვერ ვიტყვი დანამდვილებით, რადგან ცურვა არ ვიცი, წყალთან შეხება ძალიან სასიამოვნოა, იმედი მაქვს მომავალში აუცილებლად ვისწავლი ცურვასაც.

ჩემთვის საინტერესოა ფეხბურთის და ფრენბურთის მატჩების ყურება.

ბოლოს მონაწილეობა მივიღე ხატვის კონკურსში, რამდენიმე ნახატი გავაგზავნე.

დღეს ცაზე თეთრი ფერის ფუმფულა და ღუნღულა ღრუბლებია.